Loaʻa nā ʻano waiū like ʻole ma waho aku o ka waiū a ka pipi. ʻO ka waiū niu ʻoe, ʻo ka waiū soy ʻoe, ʻo ka waiū laiki ʻoe, ʻo ka waiū ʻolonā ʻoe, ʻo ka waiū kamani haole ʻoe, ʻo ka waiū ʻakakiu ʻoe, ʻo ka waiū kao ʻoe.